Dokam masin ma gertoode don nder layi colli, ngam kala ko collel mari fuu gertoode don mari hunde gotel on tan hollata gertogal gertogal wala fiira amma be bannin fu gertugal don diwa sedda sedda.